Yuta tona kanna na konraki iin chutu a iin tina yo tá pues la verdad xatangaini konraki tinayó chi nreti veeyó a a ho o on, ta u hu u un. na dakuaoti ta va kiti ini veeyó, ta chutu yo ta xakenvati iinñaxo xakenti inka ña ta najan va xataini ti'chutu ni yo dikan danrokoti iditi ta va xatan ini konraki chutu yó chí latoso nga tí.